So tawi mbeɗa yiɗi saanjude ampul, mi ñifan kuraŋ o. So mi ñifii, mi wiista ampul o. So mi wiisti, mi ƴeewa ampul keso o, mi waɗa hen. Mi wiisa haa tiiɗa. So tiiɗi, ni woni mi huɓɓa ampul o.